To mi hutinirai e awnorgel foowol, mi heɓta foowol ɓanndu am, arande mi tabbitinai awnorgel ngel e ngel huwa, ndembo mi jogoo ngel, mi jogoo ngel to ɗum jogotoo, mi takka to mi takkata ɗum, e to haandi mi takkira, mi takka ɗum <hesitation> mi heɗoo, mi heɗoo ngel, ngel karamtano am, ngel hokka am result, sey mi raara result ɗum.